Hatele ukole kachokila kajumale au kwa mfiri ukole weu kwaimuda lafo kabisa kwavuruta vweshilingi elfu isatufoka kwa kima chaishk chaksindie shika macharo kwa mvuwe la chao kio kiriamba wanuta na familia vo chiokundu tura famlia voka wakuto kwakweli kururu wetemfo tano hasa elfu tano kwa kila mfiviri shamdo gile elfu tano tano kila wiki si siksi vuvundu maisha finishilo msha kabisa, lei maisha motutulia shiati niya shilingi elfu ilevwi ilevi visatu kwa hio shwakaba mesa mwofili elfu isatule tweli maemaya kada maisha elfu iririle kwa viri saba ni elfu ikumnai ikumi na inya kwa wiki. Sikishike mundu mmashaatifo hio hio ni kima cha kabisa na muya tuyatuya hata mlwavu kadumu kwa liwishi kwa shilingi elfu iriri ususwe viriri kwa mwerile ni elfu stini siekishika kwa mwiri hata riwefukoza kwoza mafuta mafuta nalidoka kora kolata soko ni elfu na miatano lekumbi ekobo kwa hio kote sikishika pigma maama itaji ya vaafka kawaida vo, mavi masha kawaida yatiende kamba nefuta niu kala kwa mweri wakolia ivwe santanule ishiri lakim na nusu kwa. weri kwanzo siku- sikufanya udokovwi kweli maisha yeshe ishia kijijini yate